حاليا انا شغاله علي مشروع بيتعلق بتطوير مهارات الأطفال في التواصل والتعبير، المشروع ده هيساعد الأطفال على تحسين مهاراتهم في التواصل، وده شيء مهم في تنمية شخصيتهم الإجتماعيه بقدر أستخدم معاهم أفكار جديدة وأساليب تعليمية مبتكرة دا بيخلي التجربة ممتعة ومفيدة، وده بيخليني متحمسه لاستكشاف طرق جديدة